Na kuja'a nkaso lo livi na ja'aso jnu ye nale nka lo kutuso, ko kutuso na'a a ku-ini nkaso ye kuxi o na'a ñuñayivi á, a ña'a te ko ye lo kajlaso naá kuu lo jnu vivií na kunde'yaso na kuu ye kaaso, na wa'a lo kaaso naá, na kijli wa'aso naá, na koo wa'aso naá, kú ko'o nka taka alchol, taka droga, taka ye lo lachivi ña'a nka naá, na kala kuedadoso naá meeso naá, te ko xi na'a jɨ'ɨ kakaso ñuñayivi, te ko jnu na ko'oso naá na kikuitaso lo na usaso taka droga naá, taka livi na naá taka ye naá, te ko xi kú na'a kutuuso kuu na'a livi kuli nka ñuñayivi á, jnu kú kua'aso kala kuedadoso naá, na nka kuu vijna á, lo ña kua'a kaaso kue'e taka ye vijli, taka ye lo kala dañu ña'a nka naá, lo lachivi ña'a nka na xi na kuu taka ino á, taka ye naá te ko xi ta ye naá lo dañu nka lo lachiviña'a yaxi naá, te wa lujua nka na te kutu na'a ka nkaso a jnu ye lo ña'a naá, te ko xi kú na'a jɨ'ɨso.